ايوا عندي ورد عندي زرعات كتيرة مثلا زرع زي زرعة الفل زرعة الياسمين وزرعة الريحان النعناع احلى حاجة النعناع لما نعملوا كوباية شاي بالنعناع كده، ناخد من النعناع الطبيعي اللي احنا زارعينه ونحطه في كوباية الشاي وعندي روز ماري.